तू हर बार सबसे अचछे तोहफा चुनदी त्यार जू तोहफा हूंदा जू भी चीज लेंदी बहुत अच्छी हूंदन। कुछ दिन पैली तिन माता रानी फोटो ले छाई बहुत अच्छी छा वा। वे दिन दियाखी मि तेरे लिंई चीज बहुत अच्छी हूदनी। एक दिन मिन जाण ना गिफ्ट लेणू त तुम मेरी मदद कैरी दे।